<hesitation> tiondo neki neo en tukul nekiaker anee koo ko peliot ko peliondani kokingap teketepie kenyit age koitu emoni konyokotil korkat konyoo yoo kewakcha kemoi kelekei nee kii. Kele kakile anoo pelyondet opwaa omong'uu otapen. kipiketapen kokitomo akere anee. Aker anyun pesyonoe ale ngaa iman ngaa kikilen kirap keeki koyon ngoi konakipiketan karon kindee olekatiech kele kaa kindo tionyi. Kokaa kikinde koo pa kwang'u ingen mungu tukuk chi.